اني الشهر المفضل الي هو الربيع ولو يمنا بالعراق ما يطول هواي بس احب الربيع واحب الخريف ثنيناتهم لان الجو يصير معتدل بيه لا حار ولا بارد وهي اجواء الربيع حلوة انه الورد بعده يعني والكاع خضرة ينطي عالتفاؤل فاني احب الربيع والخريف هم احبه لان اوراق احب الشجر من اشوفها هيج صايره على لون برتقالي جوزي وتوكع بالكاع خاصة من واحد يروح بارك منظرها يجنن